بالوقت الحالى حياتى هادئة الحمد لله، وخالية من المغامرات، ما بحكى رتيبة لكن بحكى هادئة، ممكن شى مغامرات صغيرة يومية، مع أولادى -نو <hesitation> نفل برة البيت، نطلع برية سفارى هكذا، لكن ما فى مغامرة كبيرة جمت بيها مؤخراً يعنى.